Дар муҳити намнок хӯрок зуд вайрон мешавад ва нигоҳдории маҳсулот душвор аст. Нон ва маҳсулоти ордӣ метавонанд пӯпанак зананд. Ҳангоми пухтупаз, бухор ва намӣ бо мазза ва сохтори хӯрок таъсир мерасонанд. Барои ҳалли ин, истифодаи вентилятсия ва яхдон муҳим аст.